ഫിലിപ്പിനേസ് ദ രജ്ജ ദ ബാസേ ഫിലിപിനോ ബക ഏന്ഗ്ലിശ് ഓന്ദു। ഫിലിപ്പിനേസ് ദ ജനകലേ കേല ബാസേ പതേരേരേ പരേരേ വര്പ് ഓന്ദു। അല്ത ബാസേ കേല ബേതേല ഓന്ദു, സിബിഓനു, ഇലികുഏനു, ഇലിഗേനു, അന്ഛ മത। ഫിലിപ്പിനേസ് ഇദു മലയ്, സ്പനിശ്, ഛ്ഹിനേസേ ബക അമേരിചന് ദ മിക്സ് ദ വരിഏത്യ് ദ അദിഗേ പുര മല്പുഏര്। ഫമോഉസ് ദിശ്പന്ദ അദോബോ, സ്ചേനിച് ഗന്ഗ്, ലേഛോന്, പന്ചേത്, ഹലോ ഹലോ, ഭലുത്। അല്പ കേല പര് ബല ഓന്ദു ഫിലിപ്പിനേസ് ഇദു। സിനുലോഗ് ഫേസ്തിവല്, അതി അതിഅന് ഫേസ്തിവല്, പയസ് ഫേസ്തിവല്, പനഗ്ബേന്ഗ ഫേസ്തിവല്। ഛ്ഹ്രിസ്ത്മസ്, അവ്ല മത ഫമോഉസ് അല്പ। ഫിലിപ്പിനേസ് ഇദു പുരിത് മല്ല രേലിഗിഓന് പന്ദ ഛ്ഹ്രിസ്തിഅനിത്യ്। എൺപത്% ജനകുലേ ലത ഛ്ഹ്രിസ്തിഅന് നകുലേ ഉലിത്। ഫിലിപ്പിനേസ് ദ ഫമോഉസ് ലന്ദ്മര്ക് പന്ദ ഇന്ത്രമുരോസ്, മനിലദു, ഭേനോ രിചേ തേര്രചേസ്, ഛ്ഹോചോലതേ ഹില്ല്സ്, മയോന് വോല്ചനോ।